Karakôry koa araiky zen̈y? Firasarasany kiraro, amy kiraro edy e misy semaily, aviô misy lase san̈any aminany io. Aviô misy araiky diavina ambany nany ao zen̈y semaily ambany hafa zen̈y semaily an̈atiny kiraro.